Maro be aloha karaza mofo fa ataontsika hoe mokary, vita am'vary igny. Ary igny mofo tonga de hoe nentim-paharazana hoe amin'ny teny hoe <hesitation> bread malagasy hoe na malagasy bread, de zay ataontsika hoe mofo. De misy koa ataontsika hoe mofo vita am'lafariny: mofo bôly. Zany hoe mampiavaka anazy zany raiky vita am'vary tena vary gasy de raiky vita am'lafariny.